Naah ryuston dxindo nichxi na mas riustun lashin rii primer lugar chan la´an mercadu chedzin dxinan gadzinan blacadzi chen buel naan bwin nin ryuton tantuchxi naah. canin dzin tuhbi kilun cun tuhbi kilu guajillo lushelan paldinan lóhn per ai sa sian guajillo yugarin rii nubuelta an napa ingrediente ay dzinin tusi porque pues muey. roo che lóhn pero nin rianen na pasita, ajonjoli, clavo, pimiento, comino, oregano, bichuishi, shichiu, shchxiadxú, canela, garahti nichxi ria lónh, y ayiugarin cuen. dxin buidzi guiren, guishibin, chxichxi, gusiin guibidzin, chxichxi guiren lo gubishi tuh carri chxichxi gudzibanin lo tsiyi tin gayin, gulan paldan guajillun lóhn tin. gayin tuhsi, chxin chalon gayin chxichxi gunan preparar ingrediente nin seenen shibin ajonjolinnan gusanan guisyuñizanh tuhbi carriyin chxichxi gurobanin gayin ruchan. nuhun tsiyi ruchan lóhn gaan lo tsiyi tin ay guirenchiezan. Ya que laan an guca bigui biguin chxichxi rutetanin chxichxi guguiyin lo que es clavo, palda clavun paldagan pimiento, oreganon gashetih nichxi nara schiayu, shichiu ryun. laán deh chxin chalo gayin lan deh gusial tishinan chxicxhi chun la´an tubhbi trashti bachi gucan preparar che palda biduayin nin gua lo shi chxicxhigacan nu bwin. ryustabara rushelraban chiopa manzanini rushelaban segun gushta bwin sichxi rushelanin naah chxicxhi rusobanin lo´h tuhbi kilu lo chile anchochxi, rulan chiopa. kilo garoldan bichxi´ushi lóhn yieldan chedzin bichxi´ushinan sieldan gudzobanin gayin ga´can tuhbi ratabi chxicxhi locxhi yibin pasita guishibi pasita chxicxhi chen lóhn. yieturan tuhsi ya hashera cosinchxi parte dzoba caldu para yietunen chan che´nenin mulin yietun chin gabiagarin gudzoban tuhbi ollin lóh deh richxi guchan nuhun sechin shan olla. chxi guquin palda bataguin, bataguin nin ñirabah bataguesa nashi chxicxhi gusatabiñin guiqui dxininchxi ya que laan gatabin´la chxicxhi gu´nannin prueba guan sha nan Gu nan nuun tsiyi gu nan nashi tuh bitun o si no riesha nuhun zucrin lóhn o riesha tuhbi chocolatin lóhn sichxi ryustun runannin naah manerachxi rusiananin ya que. laan bitabin bitabin chin siga nishila tan es porque an nalah. naah ryustun neh runan estofado ryustun runannin nina per galo chan chedzin ingrediente, gasheti nin chinan chdzin tuhbi kilo ajonjoli la´an mercadu dzigacan pasita. clavo pimientan canelan gashe nichxin riangan tuhbi comidin nin naah estofado yiugarin cuin lóh ajonjoli chibinin guishuñizahn chxicxhi gurianin lo tsiyi igualgaca. rushan nuhun tsiyin lóhn guirenchiezan tin ñishi reh comida racan sichxi ya dericxhi dzoban bichuishi rusatabinin mas chona kilo garoldan bichushi chenega tuhbi sicxhi. ruchan nuhun tsiyin ica bichushi horcxhi ba dzoban tin ree nishin comida ay raca niin tin nu buelta bichushin nuhun ren niígan nichxi ryesha tsiyin derichxi chin. guan an catabi rian riacan tuhbi este

Delicadu ra´ca este shihrín ya de richxi runra´ba tu dxobah dhxín ru´nah acompañar laanh par ga´uluh ñi´dxin buiinnan ya que a shirínraba nah ya que lah uu´mh dxobah dhxín ra´ba nah chxíchi cuiíh s´platuraba cuiih chxíchi nah gacá shirín per ñi´dxi ra´ura´ban. Este para gunh´raga buiinn- ninna bue´ldxi´eeh nuh vuelta la´rasiba ra´ca o ro´bañisa dxínla´ba o zaáh o un vuelta pur gusxtasxhí ra´uurabama per par gacán preparar che buiinn- che cá´ba dxi´yiba che cá´ba para nichxí gún´ba bue´ldxi´eeh gabiagarirába pus listrurá rii palda laza´inhba racaneeh laraba guicá gu´chxiyu yanma guiréh ríhinnin guiréh tin sichxí cun ríhinninchí ráca riuchxíema gahlo de este bi´riíah ríhinninchí ru´chxíushirabama rbuerabama la´nhma rbuerabama riaraba riachxíbiraba pues un buiinn- riaraba ruá gi´uh riachxíbiraban un buiinn- ruayuhúga´ca rchxíbiraba pues naah nu ñisiin ruá gi´uh raparaba chance riaraba riachxíbiraba shxíinhmá riachxíbiraba ya de richxí este chxuñisa tuhbi guéhla ya que ama birusxhí nuvuelta ruuhsuirabama chxíchi ru cha´rahbama lanh tina chxuñisa´ma Tuh guéhla, dzidxi mas tuhbi kilu dzidxi rushxaraba ya garaguela ra´buerabá bue´lahchi rácan escurrir varínnh loh mueh´dsha gacán escurrir per ya lanhma guyuñisane ñisa dzidxinchi ya chxíchi ru´tahraba este shchxiadxú gadu´bi dhxíhxi sha´buinan ru´tahraba riahcaraban ninhna este ruchiuhcxiraba o nigla gadu´bi dhxí sha´ban mas tuhbi cubetinan chxíchi rscán rie´tuhn lanh licuadora rscán buelínchi tin guiréh ñi´dxin sbue´ldxi´eehraba ya de richxí napa shoba´chxíra hornaraba guyu´la dhxí guyu´la yahga guyu´la, ya chxín gua´raba anh nah´ra preparado anh hora na´rá cuuhn chxíchi shcarába bue´linchí chxíchi curaban binechu runh´rában acomodar lanh horna chxíchi shcarába batagiín nin laáh batagah wüeh ruseuraba yíhcán par ai chesxha yuuhín yícán neeh dohba neeh tu dahín rdzi´baraba ruánh hornachi binechu ru´cha´rahba yuuhín ru´cha´rahba yicán por horasí riuchiema siga chohnna o tapa hora según naah shornaraba ya de richxí pues al pendiente rira´ba rine´raban tin gua´raba shora gu´yumá shora gabue´rabama rungaraba revisar buelh lang cadi´dxhizura hora rucha´raba tu cubeta ñisa tin para´ga chxialdaganh hornín tin hay gui´cadhxinh Ya hora ninh a hora naah pues luegusí ru´shar´lraba yíhca hornachí par gabuéh laraba bue´linra´ba par gabuéh´raban shchxínraba tuhbi este sartehnin gabuéh´raban par ai chxuíraba o gabuéh´raban cun tuhbí trinchi cun tuhbin per de richxí laah sh bue´ldxi´ee´hraba na´ra ya siga lá´nhnin´má racá racan este caldu la´bueín run´rában, rzira´ba verdurin rzira´ban nuvuelta run´raban tipo consoméin rusuirában per aiiy ruchxrában nin nah este guajillo yicanh tin nu bwín aiiy riú stóoban o nu bwínn- chin riú stóohn siga pa consoméin en rojo pues ruta´raba guajillo rucha´ban yicánh rushuirába cu´yihdxi cun culandrá dhxín ña nichxíga ru´cha´raba cun yiimani lonh ya bue´ldxiee´ dzee´nenh los platillonanh dzee´neganh nu´hn pasta te frijolín nu´hn dxobah dhxín nuh bwín hasta lechuga hasta rabanito rudi´nera´banh según nuh sposibilidaraba bwín dzi chxí nah ru´nra´ba bue´ldxi´ee ra´cán. Este par ga´cá preparar tu coloradito de pollo na´pah sxhírú spolloru gudzo´baluhma para loh caldun per antes chee´rú chee´sirú la´nh mercadu. Según blacánh gu´nluh gug tuhbi kilun o chiopa kilun, buehla gu´nluh tuhbi kilun este guajillo lo que chxísi nin chee, chxíchi dzie´lu rua´yídziluh este guiréh bwídzi la´nh dxínlu, chxíchi este rzo´ba nuhun ñisa chaha´ính ri’aah yíhca guajillo chi ya este chin chaloh bigu´chxín zunh chiahlda´nh ya partah gudzo´baluh bichxi´ushi ga´yính loh bichxi´ushinchxi guchxeralú nuhun dzidxi´n tin ayiih guiréh ñi´ragan ya chxíchi chxíbi´lu pasitalu tuhbi kilusxha pasita chee lonh, chxin chálo este cheen lonh la´nh nancánh este rugu´yih laza´nh chin chálo chiahlda´nh chu´nh lanh tuhbi cubetin ya zurán preparado par gu´nlúh tuhbi kilun nichxính shchxínluh mas 8 cebolla chxu´nh lanh deh, chxín chálo ga´yii cebollachí lanh deh gi´caluh gu´raru ti´shina´nh gu´nlu cada tuhbin tahpa ta´ ya de ri´chxí guroba´ru ajonjolíru chxíbirun galóh chxíchi guroba´lunh chee nuhun dzidxi che yíhcan, chxín chálo chxíetaan loh deh gua´lu anh nah es porque anh gu´cánahra loh dzíyih chigacá gurobarú sclavoru, spimientulu, scuhmínlu, ta´yi canéhlính cun este gadxe´ca nin ria lonh ninh na shchxiadxúra chxío´bagan nichxínga loh dzíyih ra´ga. Ya de richxí chéheluh shmulinluh cheneluhn dxiétuhn gabiagariluh igual gahcah dzuhula shcaldun luh néhe núhun calduhn chene neluhn dxiétuhn tin ñishi guiriáhan. chin chalóho gabiah gariluh dzobah tuhbi chayin lóho déh chxí chxí guchal chehe dxá núhun ze´chxin dsháhan tinah chxí chxí guígihi este dxininchxí. chin chalóho guiguihin gua´c luh ta náhan chxí chxí pa este pan molido nin riáha lóhon binechu gu gu gunluh núhun calduhn láhan tuhbi cubetah. guchahaluh pan molidonchxí, chxí chxí gudziluh tuhbi gudxaruhun lóhon chxí chxí guchahalun lóho este shcoloradito luh chxí chxí gualuh blaca chxí guicadziluh. dxiá nan de espeso gulac náhan luegu nah riacah riadxá núhun zu´crin lóhon rahca riadxá tuhbi chocolate lóhon tin par guiréh ñíshin ya que gua´c luh per dxigah. dzi dzohobah ta´bin per bua´c dxigah dzi astáh yíhca cháha uy ahn garetehe chxí chxí láhan náha, chxí chxí yih guhunluhn preba, gua´c luh shá náhan de dzídxi. blacah chxí shcadziluh gudzihanluhn dzichxí rahca coloradito gah este par guhungaluh tuhbi consomé de pollo, ya sea dzíluh shpolloluh enteromah o dzíluh por kilu. gudzobaluh mah este antes antes gudzobal mah nahpa gudzuyiluh shverdurinluh chéheluh chedziluh. Si buehl guhunlh tubihn gah kilun nahn o chipuin gah kilun nan dziluh papa, dziluh este chayoteh, ejote, zanahoria, gudzuyih luhn, chin chalóho dxíuh yin cuhu ñizaluhun. chalóho chúhu ñizahn, núhu bwín des gudxí rudxiyirabah garáh guéhla luegu rdobadzin dzóhoban segun shgushta bwín pues núhu bwín horgahdza rudzobah rah bah horgah. rudzúyi rabahn tudzi rdzobah néhen buehla, nayáh buehla nayáh gudzóhobaluh ya de richxí guchaluh madza cuartun guajillo, cuéheluun buidzi, cuéhelun chxí chxí gudzóhobalun este. ga´yin este guitahabin ya que lác han ahn bialdah chxí chxí gucháhalun yíhca nin náha con este pollo chxí cun verdurin chxí pero nahpa gadxé tih, ingrediente chéhe. lóhon cebollan, sdxíchyun, shclavon, shpimientan, shcominon, shoreganon, este tomillo canelah, garatih gahca ingredientenchxí riáha consomeyin chxí. dxiéhetun cun dxínin chin chalóho gucháhalun yíhcan gucáhaluh bwelah dshánan guchahaluh ñizin guchhaluh lóho shvaporeeraluh tin ay guicadxíhin. de richxí guicahaluh mas tuhbi ramuin o chiopa ramuin nin náha batahga yáshu chéhe lóhon chin gualuh láhan catahbi chxí chxí gualuh shor shí tiempo dzohóban

Cxhicxhi chan checan tai cobui'in, rutan cobui'in lo'on tin ruan blacachi dxianan de espesunga'a ya xchixchi rusiboban tu boti'in ruchan nun sechi'in ruqui'in thai xhichiun ruquin shanan xchixchi ruchan lo que es cosa verdechi lo'on, ya que guigui'in guigui'in gualu xchixchi sxaca guchalu nun caldu lo verde gualu blacachi dxianan si vuela la'an dxianan nina'a este espeso si vuela hay riustolun espeso saca guchalu snun caldu lo'on hora si que na nixchi al gusto na'an luegu dxhinin nin ché lo'on hidxchi buel riostolun naya'an o vuela hay riustolun pues hay guchalu sxhian dxhin lo'on, sxhichi na'an runa'an verde na'a, ya que la'an na'an lan catabi sxhacala calún vuela ga'hu bwinan guca'a tubi sxhplatulu guca'a gulu tubi tha'a sxpuelinlu guca'a nu bwin raca runraban cun verdura según gushta o nu bwin sin verdura runraban sxhichi na'a raca verde.